Okie kile lyieshnu ikire kinn, enui ayah imieh gbehgbieh, igbenu, iri ibiero abie leh-ichie wuiri bon abieleh che wuri, bon abie leh bechie-wuri beieh bie bieh leh agben-nue ohieh mieleyle-l ishaki nne amietelo leh arieh lehbie ayehhehie, bn arieh bie rile chie buri, bie ochie abiebon beieh pie, bierepe. abiehnnu abieh mu arieh kieh ayumuro muchie kieh yurri leh ichieure arikieh yurro mu chiee bon bieure che mu arieh isarieh saro, isaromu arikie mu arikieh mu ariwuleh chie wurie ikielehkieh chie bon bie saro sarmu, ikie kiehlee okara orizam mu aribie-rue leh chie zam mu aribiesari bie miel chunuie leh ichie wuri npale-bie rap abieh nuen mu aribiekikieh ari ishayaikin-kin yinne iyahmeileh gbhghieh, yinne ayeh ishieh miel gheieh bobuehbub bon aribie beynue arieh leh chieuu ure, nwure ochuwue aponieh. bon bienekin nnue, epe-enpe ole lumu, leh baieh chie oremi o'mieh gheiehgheieh leh-mpan Mpan irighsum, bielyieh kie mu arilelul lehbie yehchie bn aribierileh wuchie uri bie rie bon arbie fieh kie bie yuro itume okara bielue chie bn aribie yehieh saresan u bie yuooro lo-kukuo kilehbou, bynrue abie ponnu, kibie uyurro ute yeh abie yahmu, kie ennue kie beynue bie-aule, bieghenish ero kie-kieh biequleh bon chie bon abieh beynue ute beieh leh-bon abie beynnu